انا أصلا انجينيور في الفلاحة, يعني لو كان نديرو مستعمرة في المريخ و نزيد معايا خمسة عيباد وحدخرين عندي نزيد اللولة نزيد مرة لي تكون هي انجينيور في لا جاستيون تسير معايا المستعمرة تاعي و يبقاولي ربعة عيباد وحدخرين نزيد زوج تاع لي كوبل مرا و راجل مرا و راجل, دو بريفيرونس يكون اون بون كونديسيون فيزيك باش يخدمو معانا في الفلاحة و اعادة الصناعة, دونك هادي هي